اكيد طبعا الفن له دور كبير في تنميه المجتمع لان الفن يعكس الصوره الواقعيه للمجتمع او لفئات المجتمع من طبقات مختلفه لبقيه افراد المجتمع ويوصل صوره للعالم الاخر بردوا لك كيف هذه الدوله وكيف شعب يعيش وايش عاداتهم مشتم فعشان كذا الفن دور مهم في بناء الدوله والمجتمع.